لا، خير الأمور أوساطها. ما أفضل البرد الشديد ولا الحر الشديد. يعني لما يكون برد شديد، يتمنى الواحد قليل حر، يعني.